ഇഥേ യാനോന്ജി രേസ്തോരന്തേകേ പോന്ദന്ദന്ദ അല അദ്। രേസ്തോരന്തേ തേ അക്ലേ മുജിക സന്ഗീഥ ബൈന്ഗ്കര। ജൂരു പധ്ഥേരി ദ്ജ് മന്ഥ ബൈന്ഗ്കര ജൂരു। ധീര്ഥേരി അയ്രിതി ഇഥേ അവു ഏന്കേ ഇഥേ ബൈന്ഗ്കര। ഉപദ്രവനോന്ദു ഏന്കേ അലു കുലോനിഏരഥീരു ദ്ജ് അപ്പ। ഗന ദൈഥ മനോലി പന്ദന്ദന്ദ അല്പത വൈതേര്। അതനേ മനഗേര് നിലേ പോധു ഭുക്ക അക്ലേ ഏത പന്ഹോദു। ഇഥേ നിക്ലേ ധീരുന ദ്ജ് ബൈന്ഗ്കര സോഉന്ദു ധീ। ഹേരി ഐഥ ബൈന്ഗ്കര ഏന്കേലേഗേ ഉപദ്രവനോന്ദു। ഏന്കേലേഗേ മുല് പര്ഥി അദുന ദൈഥ ഉന്നു കിഏനോന്ദി। ജി സരി ബുക്ക ബൈന്ഗ്കര ദ്ജ് ലവി ഏദ്ദേല അഥ। അന്ഛ അക്ലേലേ സമധനത പന്ലേ അപ്പ ബുക്ക അക്ലേ। ഏത പന്ഹോദു ഏന്കേ ജൂരു കദിമേ മന്ഥോ ലി പ്ലേഅസേ। ഏന്കേ അക്ലേ ഏത രേകുഏസ്ത് മന്ഥോ ദു ഭുക്ക അക്ലേ കേലേ। അക്ലേ കദിമേ മന്ഥോ ലി ബുക്ക കദിമേ മന്ഥോ ലി। ഏന്കേലേഗേ ബോദ നന്ഛനേ സൌമ്യേ വഥേ ഏന്കേലേഗേ। പര്ഥേരോ ലി ബുക്ക ഏന്കേലേഗേ കിഏനോന്ദു ന ഏന്കേ। ബേഥേ അക്ലേ ദൈഥ പര്ഥേരോ ലി ഏന്കേ മന്ഥ രേകുഏസ്ത്। മന്ഥോ ദു രേകുഏസ്ത് മന്ഥോ ലി ഏന്കേ അക്ലേ കന്ദിതേ। വഥേ മന്ഥ രേസ്തോരന്തേകേ ഏന്കേ രേസ്പോന്സേ മന്ഥോ ലി।